Sɛ minya akwannya no dɛ muntu kwan nkͻ wimu na monkͻhwehwɛ ndzɛmba na abͻdze a ͻwͻ wimu a, mobͻkͻ ara yie. Osiandɛ, ndɛ mber yi, sɛ migyina famu ha na mema me tsir do hwɛ wimu a, muhu dɛ ndzɛmba beberee wͻ hͻ. <noise> Na mohwɛ no ekyir ekyir, muhu a, muhu dɛ wimu ara na ͻbɛn ha yi. Ntsi mɛpɛ dɛ mɛkͻ akͻhwɛ dɛ ͻyɛ nokwar dɛ wimu nye dza mema me tsir do a muhu no ara, anaadɛ biribi fofor bi wͻ hͻ.